في قرية ف أفغانستان باللنسبة للناس اللي هناك إنها قرية مبروكة وفي ناس بتقول إنها قرية مسكونة ففي ناس بتخاف تروح أوي و في ناس بتحب تروح أوي ليه ، عشان في شجرة هناك بتتكلم أيوه بتتكلم ، بتتكلم مع الناس والناس تتكلم معاها في ناس حتى بتقول إن الشجرة دي إله وبيعبدوها بالفعل وفي ناس لا ف <hesitation> انت لو ف المكان ده هتصدق الشجرة ؟